En en en <hesitation> اسئلة باقي malaie ne na eri taka geria fe غير eska jawebiemo يعني computer nan ne hikr حاجة ga hafadika يعني awoe log engir external ko engo log hafadinan erbaire لكن hikr hafadinan odog <hesitation> ملعومة ga komo. ولا geria komo ولا erbaimo en اسئلة malaie fa taka alagika algi ayi dogo.